Kua alicate ani tenasa, jae tembiporu ikavigue, yaipɨ vaera mbae tätähueva, oimevi ou opa oyoavɨavɨ, oime tuisava, jare misiva, erei tembiporu ikavigueva